اني نشرب لتر أو لترين أسبوعيا <hesitation> يوميا، لكن أسبوعيا نشرب حوالي من اربعة عشر إلى ستة عشر لتر، الميه مفيدة، لازم الواحد يشربها بكثرة.